Tanganing yon tomonidagi niklar asosan eski zamonlarda ishlangan. Uning asosiy sababi tangalar kesib tashlanmasligi uchun bo’lgan. Lekin hozirgi kunda bu shunchaki dizayn va identifikatsiya uchun saqlanib qolgan.